Koiɗol ma nii lattata nasarakuma ha duniyaru. Awawan ayiɗa hunde masin amma nafatama Allah hoddirai, amma sai Allah hokke hunde daban boo sai nasaraku tukke.